Karazan'ny lokom-bolo misy le am- mety hoe mitovy isa am'karazana loko misy ihany koa ny lokom-bolo satria rehefa mety ny loko a de afaka lokoina ny volo de afaka lokoina arakan'izay loko i- loko itiavanao anazy, ka ny karazan'ny loko moa zany de marobe ohatra hoe ny volomparasy, ny mavo a, ny mainty a, ny fotsy, ny menamena, ny mavokely a. Dikan'zany a me- araky ny isan'ny loko de mito- lokon'ny volo de mitovy amin'ny isan'ny loko misy ihany koa.